اكثر لعبة احب العبها اذا انا بروحي اهي لعبة السودوكو يعني سواء انه في الورق او في التلفون يعني عندي هاي التطبيق يعني الخاص بهاي اللعبة ووايد استمتع لما العبها